אנא כנפעל נמשי נתפראג פי שי פילם בוחדי עלא נמשי נאכל בוחדי, חית פי קעה אלסינמה כתחליני נרכז פי אלפילם בלא מא יכון שי חאגה כתנשיני וכנדחל לעאלם אלקסה קאמל. ולקין פי אלוואקט נפסו, האלכיל בוחדו מוכנ יכון בוחדי וסעיב, חוסוסאן אידה קנט מחתאג' שי חאגה תשבע אלרוח ואלמעדה. אלתפרג בוחדי כיעטיני פורסה נפכר ונתחכם ונתאמל פי אלחקאיה, וחדי חאגה מומיה בזאף באלנسبة ליא.